Neme nol losa sanahulu lima so na sek kan ta lututungao so, na. Telu, ha, hitu, sio, esa, lima, dua, ne, falu, sanahulu, sanahulu ha, sanahulu telu, sanahulu esa, sanahulu lima, ma sanahulu dua.